E raha sotry be an'zany interupteur zany, misy hoe kitihigny izy itenao mirehitry e ziro da kitihigny koa gn'ame ilany da itenao maty e ziro zay avao sy raha misy raha sarotry io da igny zany e fi-testeva-gny hoe ah mandeha gn'ampoule ty sa sy mandeha.